Ma ei tiiäq täpselt, kuis tuu nail härmil käü, aga näil tulõ tagomidsõst otsast sääne härmaniit vällä ja sis nä tegevägiq ilosaq härmävõrguq.